A, los nombris delos mesis del añu en estremeñu? Pos venga, aponta. Aneru, o jeneru tamién, hebreru, marçu, abril, mayu, juñu, juliu, abostu, o agostu tamién, setiembri, otubri, noviembri i deziembri. Velaí los dozi mesis del añu en estremeñu, enque tamién ai quien los mienta arreglu al trebaju'l campu. Un ponel, noviembri es el mes delos Santus, juñu es el mes de San Juan i assina...